प्लेसिबो उपचार ओ उपचार होथे, जेकर म मरीज के इलाज बिना दवाई दारू के होथे। जेकर म मरीज के उम्मीद जिये के बढ़ जाथे। प्लेसिबो के उपचार नैतिक होथे काहे की एम मरीज ला बिना दवाई देहे चीनी गोली खवा के अउ पानी के इंजेक्शन लगा के मरीज के सेहतमंद बना देथे।